Mi a m'piazerìa co ëmparé a suné ël pianoforte perché la chitara l'ai gia l'ai gia ëmparala vaire d'ani fa, pa trop bin però, ënsuma a m'piazerìa cambié ën poch, vëddi vist che l'uma ël pianoforte ën ca perché me fiöl a lu sun-a, a m'piazerìa pruvé a sunelu për vëddi co riesu a tiré fora da co da cust strüment si